L’aceddi custruiscinu li nida utilizzannu ramiceddi, pampini, erba e autri materiali chi arricogghinu nta li campagni. Poi cu maistria li ‘ntrizzanu e ci dannu formi diversi, la chiù comuni è chidda tunna chi avi la forma di na menza badda. Putemu diri chi l’aceddi sunnu ‘anticchia muraturi e ‘anticchia incigneri.